Tawtawni, dha naf tera besu dod kodum yusani, ham oftuko kodum nyama, sayo gawd nundodw wa hander, nende nundosige geira debik kwe majum, hander majum. Tawtawni, dha naf tera besu dod kodum yusani, ham oftuko kodum nyama, sayo gawd nundodw wa hander, nende nundosige geira debik kwe majum, hander majum.